ɔku ma ɔmi nyo ámi iku ma bàa kpalí ni uklu kpo le wèe zàyimi tu blù ámìbàlɛ́ɛ. ámì bɔ̀nɛ̀bi bù nyo ɔmi nímó nì bàlɛ́ mi, ɔmi níɖe nì bàlɛ́ káèè ìtà nɔ ámìlíɖo ɔ̀nɔ búni ani ámì bàlɛ́ɛ, níìlɔ ɖí ni ì nyréwu ni kɔ ámì bàlé bu fía ùŋonì màa nìza ɔmí ɖi. kaɖi ìí fe ɔkɔ̀kɔ lèe ɔnɔ le sòwa ni iku àámi elíì bìà be ɖèzè nì, kɔ bìà bú ɖezè ni elí ɛɖí. kaɖi bùú boné káà kɔ bìà bu fía ni bùú boné úni súù ámì bɔ̀nɛ̀bi, ámì bàlɛ buni ɖí ámi buklukpò klekle èni àámi èle màa banɔ ni bù ni uklu kpó ɔmi tà bàni kínìì. ówó bà mi zòo nyaàmle ísùgá búá lèe. kàɖi ówó bìliì tè yá uklukpò nɔ̀nɔ ù ci zeè ámɔ̀ku. nìlɔ ɖí ni kaɖi à tu uŋle ni ù ɖi éènùklukpò uni ɔwɔ ɖèe flílɔà kele únáa fà dawɛ po ányi, kele iwɛwɛ màa ziwɛ ù zàyi únìì kile baba ɛɖí úni úni ú màa nì ŋlèwɛ̀ nyo kaɖi á ná ɖɔ bàni kɔ zá fíà, èé fe mìnyo iku gúgú èle kíni sú à nàáa kele ùŋò lɔ ɖìi ɔ̀fɛ̀ ni fɛ̀ kása ɔwɔ nìà bu ɖèé ŋe. kele ùŋò lɔ ɖèé ye áyua. kaɖi òó fo kpokpli nì ùŋò màa ɖu nìza kayi é né gegle ílɔ̀lèe bɔfɛ, bɔ fɛ kúì. úni ú náa ze ŋlèwɛ̀ nyo ɖɛ́ɛ́ úni mòole, bìà ba gblɔ ítɛ nɔ màa ikle ziìà úni ú náa nì ze ŋlèwɛ nyo màa ɔwɔ ká ɖòó bu ni ikugbàa ɛɖí, kɔ zá fíà èé minyòo ìgúgú èle kíni sú ɔmu uklukpó le zàyimi ènì àámi èle tu blù ámì bà lɛ́ɛ̀, úni ikle màa ɔmi lili sò ɔmi nìmo ku. kíni sú kayi ìɖa wa ánɔ̀ku ɔmi wa ìzi wà ìzità, ùyàzà, íná muwɛ̀ ámɔ̀ku tè à ma áŋka biwɛ ɛ́ɖi tíbí yá ì azèe elí uklukpò nìɖinè.